Na mataa nana venei beara baitono sue, tea popo teara vaan, beara tei batara vaan ean toro baitono sue ae tei vamata, tei vabebeahu bata, ean toro paku. Ena komana, nana rake nom beara tei vamataa bata vaan, eara pa gono bata tama si vabaito va teama si tavaan va vaan teara beara toro paku venei eara re tei vamataa tea inu ae a tei, vaa batono tei a kaan sumoke. Teara va nabuunu eara toro paku vamata riori arepa mararae batara, beara tei batara vaan eara repaa tei putee riori beara tei batara vaan eara repa tei pute riori beara tei batara vaan eara paa gono vamataa amaa si. Taba teori ae ama si taba vai to sa nata ha rara, eara toro paku vamataa repa paku vamataa rara repa tei vamataa batara beara tei vamataa batara tea kikira teori beara tei batara vaan.